Geres jooni, asru finaa tawaa erop fuu ton ƴiwi. Hono banngal ittugol tiyaatiir e deeseŋaaji. Fuu toon non. Ayyo, min e hoore an ka, ɗum ni wooni ko mbawmi sifaade e finaa tawaa maɓɓe, e ko anndumi <hesitation> ko nayi e maɓɓe.